Aran ni komi wartoto huunde ladde e nyaande miyiɗoto mi warta baba ladde So mi ɗon waɗde dow leydi ɗum, mi ɗon welti ɗum mi waɗi ndeer ɗo maɓɓe, mi teeŋti miɗo waɗi jawdi ngam jawɗe yeeso, te'ewal e keɗɗe ɓeyngu. Jawdi ɗum ko ngam jawɗe yeeso ngal miɗo teeŋtude ngal mi waɗa waɗde e teeŋol e ɗo maɓɓe.